புதிய பாஸ்தா சிறந்த சுவை மற்றும் சிறந்த அமைப்பு என்று கூறப்படுகிறது. எங்கள் கருத்துப்படி, புதிய பாஸ்தாவைச் செய்வதற்கு எடுக்கும் உழைப்பும் நேரமும் சரியான இத்தாலிய உணவுக்கான நியாயமான வர்த்தகமாகும். உற்பத்தியாளர்கள் ரவை மாவு, முட்டை, காய்கறி சாறுகள், மசாலாப் பொருட்கள், மூலிகைகள் மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீரை அதிக அளவில் பிசையும் மிக்ஸிங் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஒரு செல்ல. கலவை இயந்திரங்களில் சுழலும் கத்திகள் உள்ளன, அவை பாஸ்தாவை சிறிது நேரத்திற்குள் தேவையான நிலைத்தன்மையில் பிசைகின்றன.